Ny Malaga- raha ny Malagasy dia tsy mandray ny akoho hoe vorona izany kanefa a gisa sy ny gana ataon'ny zareo vorona. Kanefa rafa dinihina anefa ny akoho a dia mitovy ny fiboriana ny <hesitation> amin'ny gana izy an'ny gisa ka tokony ho raisina vorona mihizy izany.